So tawii miɗo ɗooɗii tan, mi njiddaade njogal e leydi ngam ɗum njangol minde. Ko ɗum waɗa miɗo faamu njangol e waɗude mawnirɗi